En un lugal mu chiquinu ala orilla mesma del Nilu vivía una zagala mentá Kiya, ija dunus campusinus. Un día, mentris que recogía frolis cerca'l ríu, dio con un escarabaju de piera azul. La su madre le dixu que traíva proteción i güena suerti. Dendi essi día siempri lo llevava consigu i las cosas prencipiarun a di-li mu bien a ella i ala su familia. I la genti que s'enteró pos esmençarun a izí-li que se lo enseñassi i tous tuvun güena suerti dendi antocis en el lugal.